Singapore tu fourteenth century ma in temasak di asiatrin ani. Tu tu sea town tu i prir kwa ang asiatrin ani a. Tuan thirteenth century toplam le, 14th century mala ma tuan, Sumatran prince sang nila utama tuan Singapura din, adhaka tu tu Lion City din na ni Sanskrit jongin. Tuanim, Singapore hi atlat ni atlat niang beda utlaka, masi <hesitation> mun tundon na tan si Vijaya Majapahitte tan Malaka Sultanatin an mang China ni. Seventeenth century tuan Singapura tu atlat niang ma, tu tu Malaka <hesitation> later Johor Velen Arun ku pa beda utrina. Tan British colonial ruler an omlai tu, sang khadzariasom pakwa achanga, sang khadzakwasom lipani, tenka British noaya an omchina. Tuan binga Singapura tu <hesitation> British port, te Sundon na te China mi, te India mi, te Middle East le, South East Asia mi te Sundon na tana, mun poi mo tak zi nga mi anichina ni.